تخيّر الفاكية لي تبغيها أنت تكون في السلطة الفواكه نتاعك. تقطّعها مكعّبات و <hesitation> تحط عليها الـالجي لي راك باغيه. إلا خيّرت التفاح، <hesitation> لازم تتفكري يكون عندك عصير الليم باش ديره على التفاح باش ما يكحالكش. التفاح و الـ البنان، ومبعد حط عليهم الجي. خليهم يبردو و مبعد كولها.